Ndinan kinderoma ti, ni kuronimia ngayo ndinayi niro kotula ruwuro tidi, eyi ndinayi kam kurayiya ngaayo tiro kotula ruwuro tidi ayimia kam kurayiya ngaayo, kurayiya ngayon tiyi awo minde racu jidia, racu jidi boro walci, ayimia ndina mindea tenu. Kuru kurayiya ngayo tiyingayi awo tiyi kanaa ti wolen tiyingayi rasa, raci boro walci, sobowu adi nangando kuronimia mgayo ni kuronimia ngayo, ni ndina kotulawo ruwuro tidi. Sobowu adi nangando nin kura di awo kadaa tiyin <noise> te, ayimia duna woliaroye wollimi, kuru kanaa awo kanaa ndinan ndina rimia daa kam la kurayiya ngaayo sunga wolla ciri boroye walci, angalnga angalnga wolla minde adi tunuroye walci jolonji adi nin kurayi jidi. Nin kurayi awo kadaa te dunaye njungi, kuru ilimnun minde kedamma, minde wollian kedamma, kuranimia ilimnumaye wolla nangasci, dayi sobowu adi nangando. Ni kuranimia ngaayo ndinayi niro kotulaworo walci. Anaa nangando, kida minde dimiaso, awonum minde niyi rawunun wolian dimia ngaayo rawunun dum boro walci. Sobowu adi nangando kayi wurayiya ngaayo ndina tiro kotulaworo ruwuro tidi. Dayi kanaa awo kuronimia ngaayo niro ndina kotulayiro tidi, ayimia awo minde niyi warum jenimia rawunumu warumu jenum boro walci, kuru awo la niyi jenimia ronimia rawunumu jenum ronum boro walci, ayiye minde niro jidia (inetelligible) knaa niro didi boro walci, ayimia duna wollia, wuranimia nda ngaayo ni kla nguwuna nin kla nguwuna nangando awonun ca mindea ngaayo boro walci, hal mindea ngaayo niro faltu awo ngedero walci, lamar adi nangando, kayi wurayiya ngaayo tiro ndina kotulaworo ruwuro tidi, kanun jamanum mindeaye la ngaayo boro walci, kuru kanaa awo niyi nowuma ngaayo tunuro walci, jamanum mindea ngaayo langede sowudu, langede tarkadu nangando ndina niro kottayi, do awo niyi minde nowuma ngaayo tunu kanaa awo ngaayo bulimsu nagando, awo niro klanga nottunu nangando niro ndina wolla kotula